عشان تعرفين كيف تركبينها وما تطيحين أول شي لازم تحاولين إنك توازنين نفسك كويس، وعشان توازنين نفسك كويس أول شي اجلسي به- بهدوء وببطئ وبعدين حطي رجلك على الأرظ، بعدين حطي يدينك على ال- اليد هذي اللي نمسك منها بعدين تحركي ببطئ لقدام شوي، بعدين لورا شوي تقدرين تتحكمين فيها بسهولة، وابدي تحركي وحدة وحدة بعدين سرعي بس مو مرة ببطئ.